أحب أبدأ يومي ببيض مع خبز, جبنة, وكمان كاسة شاي, وبراد شاي, إذ كان الجو لطيف وحلو ممكن أحط فواكه, ممكن أضيف ذبادي بالعسل, ممكن كمان آكل مكسرات, وكمان يعني ممكن أشرب عصائر, أهم شي.